Nrida nru ti nrui ño yo ta nravanri xin ni kichí inka inka fuera ani inga xhian chi nruta dikuan nra costumbrenriña, ko kannri koninri nida ikuti nikichí ke visitarnruta nrutaxatanininri ña kuchí kichí ñaivii konrena ñooyo chí ovi ñooyó taña kova mili chí mili koni yó'o tada nguan nruvi'vi, ta ko viaga lia chí yo tá kini lin ngo ña ko tikuii ko nidajan ta xajanta ho o on. horavi lia ñooyo tu nakachó con el tiempo takonoga ni ku santo tá ñoo'yo ta nruvia chí chinretanña ho o on. ni vichón ta'a nridaikutuajan ta ho o on. xakuaña nrukanoja ñooyo kuaña nrukanoa chí nixacho linga ko pavimento ni xá xhoo koo nrida ta vichí xa ho nidajan xa niki najan xa ni ki cemento xa ni kíi nrida tavichíta xa oviga vichí, ta na tinro kan kichí chí xa oviga vichí ho o on. viñoñoin ta nrida ikuti ni nruiyo ta va anra lokona ta ngua nra kiniinina nridana nrava inichí ta deporsin ña orasiña ta keona ta kona mio, ta tanguakeona ta nguakentana mio, kininra va'ana nridaikutina nra va ho o on o animana nrakanachiotuo nakonitannaxio anridaikutiajan ta ñajan nguan.